christmas holiday alogai aga pagia alogai christmas holiday kina emai time alogai sama auniaga miamia christmas holiday miamia kegaisa malele imoi paguana isai pagua akeisa aui o. vae ifiao christmas mianuai aga isa ekefai malele ifiao miamia kemia kegaisai kemia kemai mo volleyball kopaga christmas alogai volleyball hosting ao keafa kemai o baketball, rugby sports activity isai inae kemia christmas new year aloiai kemai pagua alo kaisa o famili isai mokuai keague keinauga keagu ei pinauga time alogai aga isa pinauga aui puo isa mokuai keague, mokuai keague kai isa ei pagua puo miamia kinai aga aufakina miamia kina, christmas aloisai aga. Miamia kina aga pinauga aui akaikiai ma ai sa e'i pagua puo kemue kemai. Kemue ke ai pagua alogai keagu pagua alo ke isai pinauga aui mai puo mokuai agu amai pagua alo kai agamue miamia kina christmas puo amai pagua afa alo amaisa kai agamue agalao. Kemai aii akii koa paguai keague puo kemai fou kemiamia e'i famili keisai kemiamia kelao umai agapuge kelao miamia kina puo kelao agapugeai keufele kemue kemai opua volleyball tournament kopoga pagua aloiai ke ia mo kelao opua ke volleyball keopua keisa. Isai mokuai keague isai agofa'a isaisai gae keague, keague e'i pagua keopolaga puo. Christmas new year aga isa fekemai paisa keoma puo isa kemai kemai e'i paguai ei mauni paguagai puo isa kemai kemai pagua e'i paguai keagu miamia keisa christmas new year aloisai puo isa kemai pagua aloi keisa Ai akii fou kemiamia kemiamia pagua alo keisa kelao kemai pagua amai puo foama amu safa akekapuga paguai foama amu kekaega moni koa akeafia puo isa nao afuisai keagu moni kea'afa'fa keafipugu kemai mo pagua agualo tsitsi keani'i foamai keani'i aloi egama. Aufakina christmas isa fekemai paisa kelogo akemai e'i paguai aga agualo tsitsi akeanii uma ma mai ma kapaina kapaina aguaalogai keapae aga isa kemai ai akii kelao kekapukaou una kepitsini'i mai kegefa kemai, pau christmas fou kemiamia moku aui pinauga akaikia aui kemai puo isa kemai aii akii e'i tsi sugar kea'fa tsi sugar kea'fa kemai fou keagu christmas miamia keisa Pia amu keniai ai akii fai keagu mo keinu kealogania keague elao ei pinauga time kina alogai aga kemue isai aga aloi aekaina puoia keniai christmas aga is keniai keagu aloimo ekaina ei pinuaga time epagai isa keagu keagu kelagai felo alogaina efua kai kenue kelao. Pagua alogai christmas kai christmas kai christmas time keoua aga time felo pagua alalao alogama felo ipauma